Nduvina chindeo tandeku ihó, ujun unidiko undiko uxi ñeun, dekundio unidiko unidiko jamadiko ña unde kundio, tejun nuu kuchevindio tejun atuu yendin ndidi atuu yeni iin ngun ho yeimi tuku yex vixna, nguen ngue me'e ngue ñinki mengue ngue dañindi mengue ndita me'e iha tevixna chí ujun yexme telefono nangue chinguu ña'a, ujun neme ian ngan nagandu kunduu yingui ndayu yuté ngue unu jun ndije atu, nakachinka ndaman nduu ngute kuen xhindan ndendu novixna'a.